I interutur d'la lüce a funsiun-a z-gnacantie, ti z-gnache, cuandi ti z-gnache t'lase che che ël l'impulso elettrico a pasa li ën mes e parei a va a va visché le lampadin-e scaudand ël metal ch'a ie ëndrinta a le lampadin-e